إي طبعا متابعة الأخبار وايد مهمة لأنها تخليك عندك دراية و علم بالي يصير حواليك من سياسة اقتصاد سفر بتكون عندك معلومات و اطلاعات حديثي ، و لكن لها جوانب سلبية زي كثرة الأخبار المضلله و الإشاعات تجعلك متوتر عندك نوع من القلق ما تدري شلون <hesitation> تعمل.